<hesitation> Raha iaho koa zagny gn'ivahigny à Afrika Asimo gn'agny da gne raha hi- agnatign'erignandro ozy da gne raha indesiko amzay <hesitation> ragno satria toeratoeragny mafampagna zay izy da sy de minday lamba matevy loatry fa lamba magnifinify da minday karta zany na boky zany mba ahafantarako hoe zao mikasikasiky agn'io tagny io amign'agny avao.